To mi hotan duuɓi nogas e' ɗiɗi be sappo mi ɗo lara mi yiɗan mi anda no lesdi duniyaji wa'I ha wakkati maajum mi yiɗan bo mi lara no babiraaɓe amin wa'I ha wakkati mai sa'I ɓeɗo ɓikkon